ⵙⵓⴼⵀⴰ ⵔⴻⴷ ⵍⴻ ⴰⵍ ⵙⴰⴰⵀⴰⵜ, ⵡⴰⵔⴰⴱ ⵜⴰⵜo ⴰⵍ ⴳⵀⴰⴰⵢⴰⵜ,. ⵍⴻ ⴳⴻⵙⵀ ⴽⵓⴷⵉⵔⵉⵜ ⴻⴷⵓⵏ ⴼⵓⵍⴳⴰⵏⵜⵓⵏ ⵜⵓⴽⵉⵔⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⵣoⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⵣoⵔⵉⵎⵉⵜⵉⵎ. ⴰⵔⵀⴰ'ⴰⵜⴰⵏⵉⵢⴻ ⴳoⵜⵏⴻ ⴰⵍ ⴷⵀⵔⵓⵢ ⴽⴰⴷⴰⴰⵏ,. ⴷⵀⵔⵓⴰ ⵉⴷⵓ ⵀⴰ'ⴰⵜⴰⵏⵉⵢⴻ ⴳoⵜⵏⴻ.